Hee, ndi intoo mo agiti gii gindaŋ ma, bima binyaa bsire, binyaama njífa. Yaa mbuuntulu mbuuntulu yaalim bo a dúniyaa, hi ma hi ugi ñaa mo bsiri ma ndaani. He gí gyíŧin giinji gtahla, njífa asiri ndaani, ndu utoo mo a gyíŧi binléenti, he usiri udaŋ ma he ga ayeŧe. Yaa hanganti antimbi ma, ndi bindémtir mo bsiri billi ma, bingí byaa ye biyaa, he hala ahondi he ga ayeŧe. Bégbà nhúri Júlde bigi ma húrin yaa bégbà gí gyíŧi bisir bindaŋ ma. Bari ndu utoo mo fana a gyíŧi ma gíni ngi sembe, a fnjiŋne, hi ma húrin yaa gantu unyaata a fnjíŋne glodi ma nga a bà, inyaa gyíŧi bisibi a gyíŧin giinji gtahla. ndu uyaa mo múgur, he gí yíŧe hi ma húrin yaa aga a fnjiŋne. Ha ndu unyaat mo, he glodi ma ngi gí mo a hí, anan yaa dabiñaaga, hi ma binyaa ŋoon, he fana he gí yíŧe hima húrin yaa a ga a fnjiŋne, he fana gí yíŧi ma húrin yaa agí ngi sembe. Yaa frasoo frasa unyaanti mo haji ma, he glodi ma ngi too mo yaa, boli ireeŋndi ngi múgur a fnjiŋi fo, fo mbolo ireeŋindi ngi dabiñaaga.